पतलून दूसर दूसर समय म अलगे अलग पहिने जाथे। लोग मन जीन्स पहिनथे। जो ओमन के रोज के जिंदगी म काम आथे। लोग मन फॉर्मल पतलून भी पहिनथे। जो दफ्तर जात समय पहेनल जायेल। कुर्ता के साथ लोग मन पायजामा भी पहिनथे।